<audio distortion> misy gn'amboa dia moa da izy mi-attaque sy mampilefa gn'ino izy tiky, gny biby mihina hazo, mihina akata sy ny tariny io zany. Magnampy amy zay satria raha regny ilaina hagnatsara gny écosystème tsika avao koa. Hampirindra anazy.